Nti sɛ mpɛ sɛ ntena wɔ aberɛ a nsuo bebree wɔ nnipadua ne mu a, deɛ mɛyɛ ni, ɔwɔ sɛ nsɔre anɔpa a, nnom nsuo ansa na mɛyɛ bibi a mayɛ. Ɔde kɔ awia nso a, ɔwɔ sɛ nnom nsuo. Ɔwɔ sɛ nnom nsuo waanowaano esiane sɛ ɔduru baabi a nnipadua no hia nsuo sɛ ɔde bɛyɛ adwuma nti sɛdeɛ ɔbɛyɛ a nsuo bɛwɔ nnipadua ne mu a ɔnkɔfa haw biaa mmrɛ me nti no, ɔwɔ sɛ nnom nsuo waanowaano. Da koro koraa no, ɔwɔ sɛ ntim nom nsuo ntoa bɛyɛ mmiɛnsa. Ntoa nketewa bɛyɛ mmiɛnsa ne atim aaboam ama honam no aatim aayɛ adwuma yie. Nyɛ saa, sɛ nsuo nni wo ho a, ɔtim de nsɛm bebree ba nti deɛ wobɛyɛ ne sɛ wosɔre a ɔwɔ sɛ wonom nsuo. Ɔnni kwan sɛ wotwɛn ma nsukɔm de wo ansa woaanom nsuo. Berɛ biaa no ɔwɔ sɛ wonom nsuo berɛ ano berɛ ano sɛdeɛ ɔbɛyɛ a nsuo bɛtim aka honam ne mu ama honam ne so atim anya nsuo kama de ayɛ adwuma.